Alzerie meteo, abenɛ mu suani farafina tun meteo ra cururu,a be yurɛni tuan mibin puna nɛzi yirɛwe liibin. A bun na faransi ya mina a fara alzeri mi tun wa. Mɛɛ ba a nii nɛɛ ba fu fuo, donke wuro we tebin, pinpian ɲan we ɛnh bin.sirtu babe zan orobara ɛnhre tun lueni sia. valaa.